Enjii yak am aŋaa aŋan̰nu, enjii yak kisar kan naa waŋ ti, enjii kisar kan naa waagunu kaŋgu laŋir kaa ojuu kaa nduy tan, annaa tika eyi gerŋek naragu dum jaa enjii kisar naa waagunu aŋaa muhim tika kaŋgu uji n̰eregin ner kaa aŋaa tiŋ andaka kaŋgu nafanirnu ti n̰erek kaa tan. Tika kisar nujaa tiŋ n̰ee kan ma indrii, kisar nu jaa tiŋ jul sow esee naa, sow waŋgun n̰aaman aasuŋun kurut tuŋun enjii kan, zurak ŋalak waanan aasuŋun nandakalan nus too,. Nus too nu jaa furgudaa ndriyan ŋalaa saa saak nokoy tindakati, aasugun libinan lal suŋun ti kuruk suŋun walaka furgudaa nokoy tiika tika ti wabaanaka kaa degiigak, saak mbaar, kuŋaal nokoy tosoka joko kamnoroŋ toroŋka, aasuŋun ti wey kaŋgu karan wasik tenek fulsuŋun aasugun dookogu wasigin ndoŋun, dookok gu jaa tara tii. N̰isii nambaynu tiitan, n̰isii waŋ jaa n̰ee ndriitee tiŋ, saasuŋun dookogu wasigin ndoŋka juko ŋalaa boŋ torŋoonu n̰isii tiŋ kan kafayak zoŋka saa suŋun kisarnu toyoy furgudaa tee zoŋoo kaa, kisaarayegu ludaŋnu hayin kan tudete, aataandan memeret tirete dookogin annaa kan ti, haa kisar nu wekik dookogin wayin nu jaa ŋaasuŋun tiŋ haa lik aŋak kalak n̰iliŋalak, kas kalak n̰iliŋalak tindi, kas kalak tiigu n̰aaman ti dooko gin waanan aasugun ti wey karaa kan nindirki ti liisu duksu, duk su, duk su, duk su, zika fiŋoy kin dookogu fiŋ kisaarayegu toroŋ, tiigunu ibilaa kan duk zoŋka ŋalaa sam torŋoonu halas wuttulŋun kisaarayegu wuduŋan ndoŋirin ndoŋun andri, andri ti lahadi kisaarayegu, kisar tam wey wekit kisarnu tam turŋootiigunu, wey ŋaatiŋ zoŋteenu, tafikalak walla maawun tindaanu tek yokoyin ŋalaa kisar waŋgu kictuun namun tek tika baar suŋun, aasuŋunhiya halas. Kisar waŋgu naran kijii, kijii, kijii, suŋun bayinka tojirnu halas dumnan lal suŋun maawun gin waanan, bayinka ayi kaŋ taraa wala mii andaka ojuu nduy wala kolin nak tika «hesitation » ojuu tuy waagunu dumnaanu halas kin̰tee ti enjii teneenu waanan, enjii waanan eliŋ zaman nun teriinu sukar irii kaateri tiŋ zuraa yak wayik waŋ andaka tigik nindriinuti, annaa tika ti wasa ti sukkar kan tiyo ay aatika kaŋgu tiniŋaa kaa, yow tir tee ti. Eliŋ zaman nun kaŋ kar gerŋek an tatayka enjii yak kisar naa waŋgu n̰oo waanan sukar waanan, yaŋa irka laala am enjii anduyndi, tirka laala annaa taani tara yaŋa irka toosika, toosika joko ŋalaa jiŋ worŋoka kanan tondoŋoo waagunu enjii tiŋgu trem taŋir wekik «hesitation» yaŋan talaanun jaa ŋaatirii gal eleŋ ner kaa taari am enjii andusulnaka inda ti kadar andusulnaan jaa awasandi aatiri. Annaa tika ti, kisar lokoky waagunu aŋaa muhim ti, wujaa lutokalak tek nuyok kaa tinbi kisar nun wayik. Lutok tik jaa komun irii yak luluyoo tiŋgu kaa waaki, tii zaata nduunun aŋaa kulak menek ti dawaa nokoy ti annaa tika komun waagu lal su indrii. Laakin kisar yak eleŋ zaman nun naa tiigunu, kisar yak jaa komoloo, korndodol nir kaŋgu bee kekerem taa kaa jiŋte kekerem irii waagunu jaa enjin wayindaa ti, annaa tika njiŋar kaa tabugu fiŋ ti. Weyiŋ weyiŋ indaa menii waagun, kisar yak wasandaa waagunu kisar « hesitation » fefedaati, haa fefedaa waagunu jaa enjin laanaa kaa misil ginjim nokoy dittir ti, aa taa waagunun jaa kisar wak eleŋ naa kan wasa ndriinu kan aŋaa fargak kulak wene udukulchiiraandi, annaa kan ti enjii yak jaa kisar naa waŋgu aŋaa yow tirka kaynu waŋi. Laakin lolii wasa naa waagunu enjii kisar n̰oonu waŋ idiyaandi, waŋ jaa n̰eetiŋ su aasu tandan waagunu aadak wa takalik kaynu n̰a menii yak kay menii yak eleŋ in̰aa tiigunun naa ti, waŋ andaka n̰a yak jaa tabii irii nu ti, n̰aa yak jaa tenen laakin n̰aa wenii yak wasa lutusii kan takalcha, takalcha liisu indrii yak jaa faydak nambay waŋgu ta waŋ woŋan̰i. Annaa kan ti kiimak yak kisar nagu barik tenek teelegu jaa aŋaa kulak ti.